مفتاحي كان راح، بمشي انسخ لي مفتاح تاني، لكن التلفون كان راح ما بقدر امشي اشتري تاني، اشتراها صعب، التلفون ده فيها حاجات كتيرة طبعا، فيها <hesitation> ارقام، فيها كلام، فيها ارقام صحباتي، ارقام اولادي كلو، عشان كدي يعني، رحل الموبايل صعبة يعني، ما ما ما زي المفتاح.